Nya ŋuɖuɖu ne dzɔna dzi nua nyea ye nyi salada kudo salada ku <hesitation> akpɔno tsɔ kpe mɔlu. A ɖa mɔlua a wɔ ŋgbãbã ɖe eŋtsi a tɔlã ɖe ta me nɛ, eye dzɔna dzi na nyea kudo hors d'oeuvre. Akume o ɖunɛ le afiɖe kpekpe le Togo me. O ɖuna akume, o ɖu na mɔlu, o ɖu na salada, o ɖu na nu wo gbogbo ɖe. Mɔlua n eya ɖa mɔlua a kɔ tsi ɖe d dzo dzi a de dze me eya tsɔ mɔa- ne etsi ya fiɔ kpɔa a tsɔ mɔlua kɔɖe me. Ne edo ami viɖe mea egba nɔna kɔlkɔe ya kɔ ami viɖe ɖe me kɔ nɛ e ya ɖɔe se ne enyi be dze me ayi yeoa ya trɔ do dze dzi a kɔɖe edzi. Ne be ya tsɔ na nu tsɔe ya nɔ dze dɔ ɖi ne ewɔ zã ɖe ya ɖu ɖe ya ɖɔe nɛ se, ne enyi be etsia me sui wa a kɔna tsi viɖe ɖe edzi ne mɔlua bia, ya lũi daɖe ne ya wɔ dza, a tsu ebese, a ƒle tsimatsi kanuvi me tɔ a kɔ-ya tsɔ zea de dzo dzi. Eze mea ƒu ya kɔ amia ɖe me, a tso sablɛ viɖe ɖe me ku susu bena amia ya ʋe nyuiɖe. Ne eve kpɔa a kɔ tsimatsi ɖ me, a blui. Tsimatsi ya ebi le me a tsɔ ebesea kɔɖe edzi. Ne ekɔ ebesea ɖe edzia. a tsɔ ebesea kɔɖe edzi, ne ekɔ ebesea ɖe edzia ya blui a de dze ku cube nu. A deme a ɖɔe se a bi nyuiɖe ɖe me. Ne ebe bi nyuiɖe kpɔa ne gbe nyɔ kpɔa alɔe a daɖe. Ne eya tɔ lã ne eda lãvia le frigo a mea a va tsɔ tsi lãvia ya tu kle afiɔ tsi ɖe. Ne efiɔ tsi lãvia me ebia a kɔ ne eya fiɔ tsi ɖe ya tsu dotɛ, nu ʋeʋe, ayo, a tso sablɛ viɖe tsã ɖe edzi, a gbã gbɔbese viɖe ɖo eme eya tsɔ fiɔ tsi nɛ keke. Ne efiɔ tsi nɛ vɔa eya trɔ va tsɔ zẽ. Ne fiɔ tsi kpɔ a lui daɖe a trɔ tsɔ zẽ eya trɔ tsɔ ɖo dzoa dzi, a kɔ ami ɖe me e ya tɔ̃ lãvia. Ne e tɔ̃ lãvia kpɔa, ne ehã mɔlua a kɔ dza ɖe edzi eya tsɔ lã ta ɖe ta me lo.